Sabuni le ngakutruma trukana nayo kila dakikaa shandu tru ruunda kasi jasho likafuma <noise> jasho lishikammeme fuma lasima mguo ilya ishafuke na lasma huitaji sabuni na ukiitaji sabuni kwetre oomo, we roveka ng'ama ukafua na sabuni ya kipande nguo ilya yesheela undusha ikammeme ela undusha nafee we kunda ukaamba dakikayi weve, nguo ilya yafo imemeekaa undusha na vamama le vakakulolya veshaamba kumbe mama su alaa msafi lo mlya naafe umerika- waamaba usha we rika umaskini, umaskini kabisa bila utarli undusha umaskini lasma ulololikane fe ukaitra vakaamba abaa mfe a mkamangi kumbe kaakwafo kwetre shida ye kira kamene kolya sabuni kipande na yaunga na sabuni ya mswa ukameroveka nguo yafo kwaheri wasiilia, weewa undusha we traamia ukalolikana vafele nikutro kutakiwe sabuni ya muhimu kama katrika ikusisa nisawandu vafele na vandu vatata kwasababu, vanatata lasma uroveke na sabuni ya mswa na yafo ya ndani lasma ufulie na sabuni ya mswa na chakaili na ukamefuliana sabuni ya mswa nguo yo ya ndani itrakiwe uikabe pasi shi umrare tata sabuni yasha yaidua mringeni fo imeva na muwasho itrakiwe uikabe pasi uikye handusha ne manya na mama su nalaa nnkundi <noise> baasi haatro mmeseka he u nemanya kwe mfele akwa ankundi hanagare pasi na nnguo soosu ni mfele bafa mndu kakutreta we lekan nani, enda treta na mfele afo faatro lekani na mfele akwa eeh, Lakini ukannde tabia ye aamba sia ntramie klooshi, klooshi msheku chekivishwa kuvetre kilooshi chasamani truveenda mafundisho <noise> wakati wo so trukafuma twre tangulia kaa kwtre ungi vaveenda mammkera vakeenda vakachesa na nirunduka kaakamba silya rindiindindii ngarunduka. ngarnduka ngarunduka vakatraamia se vaka ansa majero, majero majero mndu mfele kalembwa kafuma kwa mmi, ife watriishia kaa ukaebaki nammi afo kwanshia nsha mradi utrumie akili ye wonika yani dakikayi uli mwana aklifu utratumie elimu saidi fo, kinndo cha kwansa wekaa akili ya kuzaliwa ndani ya maisha yako na mfumo wa maisha yako le lasima u- mawaso ne kushelia badonndo flani tafauti na elimu, akili yakuzaliwa iwe yakwanza katika maisha ah mwana damu, eeh nikutro chesiva m- m- m nsha ninsha hata utamesoma oh sisho twre shiinda shule ini ngiileshi kala madara ose fo trukan iningiveli wa kwansa ni tata akwa alensendia kwa sababu atretre besa, ngivemisha fisibo na fitri ngeeshwa mwalimu akaamba moja na moja, ngeshiira fitri filya <noise> hiki ni kimu hivi fi vili fo ngajumlisha ngambesa mbili ngera se kiingi ngaichya oh pembeni akaamba nne na nne nilinga ngeera ngachiya se ngasanda ngakolya nnane, kilamndu nae shangaa ngilekolya ku kumbe ni fitri ngile trambuka nafyo poochini kwakwa fo ibeegini kwakwa ngeesabu ngamanya fyofi ngafunga na mreva, ngafunga ngafunga nga wakamaa mahesabu fulani we gawa finndo fyo we gawa atra Ini ngafichya handu hami we finndo filinga ukundi vandu atratu vakolye nafe ngafiira ngaviisabu, ncho ngabai ncho chakwa ngachia limu nikutro truveenda samani kuveeli kusha shi dakikayi fo mnndu ale marilia daarsa la nane netre elimu kuliko alemaria fom foo dakika yi mm akili ye wonika ivefo hatra ukanekolya waneatra mwana akili ye wonika we songua mbele kuliko wengine ndo hiyo tu basi.